طبعاً هو يكون هناك يعني أكيد في معايير عند الخبراء يحكمون فيها على الأعمال الفنية، أنا ما عندي خلفية كبيرة عنها الصراحة ولكن أتوقع إنه من ظمنها جودة الألوان، جودة الرسم نفسه إنه ما في تقليد لأعمل أخرى ما في نسخ لأعمال أخرى، وكمان <hesitation> مدى تجديد هذا الفنان في أعماله، هل هو مبدع فيها أم يسرق أفكار غيره؟ يعني إنه يسرق ولا ما يسرق.